मोके बहुत खेद हवे की ऐ हर आपके ऊपर गिर। गइस मोके माफ़ करा का मै आप मन बर एक और कप कॉफ़ी। ला के दे सकत हो में बहुत लापरवाह हो तेकर ले। मोर से ऐ हर गलती हुईस मोके माफ़ करा।